Karazana fromazy, roa avao ley no haiko ny amin'ny karaza- karazana fromazy zao, le ray manao manahaka le <hesitation> atao amy mofo <hesitation> pizza, de ray atao anatin'ny mofo <hesitation> mofo dipaina le kosehana iny.